Ndikka mi jaɓa ceede nyalaande danyeego am gam to mi mari cede to junngo am mi foti mi soda pat ko mi yiɗi, to mi yiɗi bo mi resa ɗe gam jaango.